نروح الاهرامات <hesitation> نركب خيل هناك-نسافر شرم اوهب او الغردقه في اماكن هناك سياحيه كتير حلوه هيشفوها-ونروح لقصر واسوان-من اكتر الاماكن الي فيها متاحف كتير اوي-وممكن ياخدو صور هناك فيها تذاكريه هتعجبهم